کورني خواړه تر ټولو ارزانه دي. سبزيجات له بازار نه تازه واخلئ. په فصل کې موجود توکي غوره کړئ. ډله‌ييز پخلی مصرف کموي. غوښه د نورو موادو سره ګډ کړئ. چړچي، رنګ او بوی ته نه، ارزښت ته پام وکړئ. اضافه خواړه وساتئ، مه ضایع کوئ